कोलम्बिया संसक्रति कोलम्बियान भासा बोले स्पेनिश। अधिकारिक भासा जाएं गार्सिया माकरेज जाएं जाएं लेखक। छें पान कहते हैं आरेपा मोक्केन रुटा बा न देहा पेशाईसा। मास चावल जाएं बींसन धलाई अजियाको धर्म परंपरा गयत। रोमन केथेलिक धर्म जाएं छें तियहारन समाज में गहर परभाव। रहा जाएं मांबलम कार्निवाड डे बार रांचिका फुलोका तियहार। मना रहा जाएं बड़ा धुमदम तें चे पौन कोन पोली यारा संगीत। मांबलम सालसा कंबिया ने वल्ले नाटो चे जाएं।